La kú xen jö ráá’ i náá gá ná xi ñǿ’ i ‘náá ga ná re fáá’ra, la ku xen jö dsii, ‘náába ná jö dsii ki jö dsíí i re fáá’ra ää kää dxaa bá jö dsíí a jia’ re kuó júú e re ja ýý i ta kuanta aký’ re kuó júú ja gín dsii kú’n kö, kie’ ka tⱥⱥ’ re kué bá, ejö ba fí kié’ jö dsíí i jan xi ñǿ’ ejöba e náá na jö dsii, kie’ ‘náána jö sÿÿ kö’ kie’ aaba nóó, jngý’n nóó jö sÿÿ jia’ re kué júú li xen nóó xi ñó’ jö sÿÿ kö’, ‘náá’ ba jö sÿÿ, ree lɇ ba ‘náána la áá tá’ jö ráá’ i, e nɇ re lɇ e kiee’ jö xÿÿ kiä’ jö dsii.